Ɗii ñaanduuji ngalaa ga amen gaa sanne non kaa aɗa waawi taccude teew oo, moƴƴiniraa ɗun. Ɗum nii woni ko min e hooren an kaa mbaawmi sifaade hen. Caggal a taccii teew oo a wattii hen <hesitation> hawran. Sikke walaa.